Hifnai na ma yaka, huan bole yatina yaka <hesitation> ubuna mulsiwan bole ira he talus'e holo <hesitation> hifnai na ma yaka he. Tu amra aife am ta kem lai baulam am atum ra inwe meun am fala husem, am fala laisanem am <hesitation> lotok fuak baulam <hesitation> am ote esan biwama dakdak hefala, dak hefala am atu am rai newem, ado <hesitation> alulu abuk bala waisola maun tum refime am hana. Am hanas esa lafolem lau <hesitation> bala waya huan ambisi am hakatiba ra, makatiba ra am laife <hesitation> am une emlau huan saban'i raum faya am raif naine siwuna tu mulsi ne meun se tebu lau amra saiba maun sifono abuna mokola esa ni akai buf, buf ese ne akai te jadi lewi am hutewan am carcare ama abalya amra ese ni meun. Am mama lam tala hoi ka <hesitation> ita ra inei eno a <hesitation> alulu ra aboite <hesitation> am raife me saka he tewa mui nue eno, mui neun he abohit, aleke biba mano eka hekai ra om <hesitation> nisda om raif iko <hesitation> sitiba om, om hala hua mako kaife mese saka ei auno mui neu meno he holo. Amra ha fa maun am takem lai sasana maun tu amra esene inau ina anu meno adow, adow ni balfaina yak aife meuse fet am fala baul faina huan se you nia, se you ni nalak kobethe falaman mo ese ni moi nawa, adow hafa anek yakahe am fala huan am mata tana waira am ese am lau, lau huan, am fono tu imoto asamam asala husei bahuan <hesitation> am fono sef husef am tebu alafoli nikof la maun biar naki naki an heloi leu biar durie leu tebisa <hesitation> esan rai tada bufe melewi. Ira he <hesitation> oholu tu esan tu samno kahe. Malaholem <hesitation> ifni ne mese huna lotom ra esan kalatana maun <hesitation> huna sefu, am foi sefu, am haka tiba luman ama le wo. <hesitation>